बैंगनी ओकरा के इंग्लिश में हम परपल। कहे बीया बैंगनी भी इन्द्रधनुष के रंग। छीये ऊ बुलू कलर से थोड़ा अलग छीये। त बैगन बैंगनी कलर के होय छीये।